e leydi Italy un nasaraa en yanndere shappanɗe ɗiɗi e jeewi fuf nder lewru desemba, be bonna cede ngam dande kirsimeti, yimbe e nyama nyamunda boɗɗum